Chista addivintau ormai la cosa chiù semplici chi ci putissi essiri. Pi culligari lu compiuteri a la stampanti basta nfilari lu cavu nta la stampanti stissa e poi puru nta lu compiuteri, nta sta manera lu sistema ricanusci la stampanti e la installa automaticamenti. Fatta sta operazioni semu pronti pi stampari tutti li documenti chi vulemu.